گلہٕ یُس سرد رٮ۪تن ہٕنٛز تیٲری چھُ کران، گلہٕ چھِ سونتس تہٕ رٮ۪تہٕ کٲلِس دوران اضٲفی گری دار میوٕ جمع کٔرِتھ کھٮ۪ن جمع کران۔